Mi yiɗay mi ñaama tamseeje e nebbam, mi yiɗay mi yara sobal e kosam, mi boyɗay mi ñaama ñaaminda Grik ɗum arande.